To faka dimalu amka fatam bai hali naza jiga hali ba kirkiwa ko jima hali kirkiyu fiya a bulafu gam kuma mali amma ma tambe gam halina juhu tu tansa hali ba kirki ta tan sa chide amka shikenan ko du tsa la ci da sha to ma boyin machi amka kuma du tambe hali nom baga hali ba kirkirwa ko kuwa macha duma rashin kun ya ji zahuwa du bula halinem matan sa naka hali du a’a, duma duma aure ina tu ma tamma fegatu shikenan jifana tamsu fegam bukiriki batuda kula a antusu ka du a’a takula kula ina tuvan to mabon ei aure innati. <noise>